<hesitation> mu nɔɔ kadi kɔbavu la, nu malɛ nu itsi muu ɛlɛdɔ nili. Bapɛ kɛ adiɛ bowu buaa/ sisi la ɛlɛɛ onisinɔ mualɛ tu malɛ Kobe yuiɛtʋ kana la, ɛlɛ ɔnisinɔ. Bua naa mu ɛsɛ taaka Ku nikutu lɛɛ Ku ɛlɛ ofɔnesinɔ. Mu ɛlɛ obesinɔ la/ɔsinu mumalɛ kobeyuiɛtu kana mɛɛ "ptsi" ɛdisu itsedigbi alo ɛtsɛfua nutsie li. Buaa mualɛ nifafu nilɛ koyuiɛtʋ kana la "ptsi" ɔnalɛ kanamɛ bua naa mu ɛɛɛ tɔna ɔkabafamɛ. Mua tu nuu ɛtʋli la kanae muawubui lafae naamu. Muɛyɛ nalɛ Ku ɛtuefuenɔ la "ptsi" mɛ ɔnadawli kana, bua ɛyɛ nalɛ kee yuiɛtʋ kanala nini kpaʒa nɛtu ;bua, naa muɛsɛ taaka ku ɔkalamɛ mubui ɛdiɛ lae mɛ nee namu. nemie nemie la "ptsi" ɔtaɛkʋɛ oke dzemɣnɔ; du ninifu nimɔɔ ɛ ɛkuɛdʋ nibaʒɔni nibalɛ. Ninifu nilɛ ɛlɛ nayiɣlaɛla ninafu nibalɛ mu nevu ɛlɛ lamɛ. Mɛɛ ɛsɛ tokesetu kana ɛvu la nu " pitsi" ninilɛ koyuiɛtʋ kana. Ɔniyuiɛtu kana ba naa mɛsɛ tɔɔkakele.